Mebɛpɛ dɛ mebenya tum a medze bɛdandan mbowa kyɛn dɛ mebenya tum a medze bɛdandan efir. Siantsir nye dɛ, mbowa akɛse a wͻwo wͻ nwura mu tse dɛ gyata, nwͻ, sebͻ na adze no, memmfa m'enyi nnhu bi da ntsi sɛ minya dɛm tum no a, nkyɛ mebɛma hͻn nyinara abɛn me wͻ faakor na adzekyee biara makͻ akͻhwɛ mbrɛ wosi bͻ hͻn bra si fa.